Indege mina katengeze chiota chafhi ikasenda masoti tengeneza pamoti au pamwe pano pa- pa- pakuloleka pazip pakwe pazipu kwa kukutengeze chioe- chiota chicha imwika tengeza masote imwika tengeneneza imienda imwika tengeneza chani chilo chichi china walole chichika kutengeza ichiota ngawa tengene chiota iiita mayayi ngaita mayayi ik ikala ya ikalinda mayayi yakwe ikalinda mayaya yakwe iyata mia ngiyata mia mani ndege ikata mayayai iyaili ngiya tamia yakasaida yano kuu- kuuatamia mayayi ngiya tamia mayayi ayo ngiyafika chipindi chaku totoa it- itotoa ngia totoa iti mama awa pita ngaa pita aletela vifaranga iviwi chakulia ngale tili vifaranga viya kulia, mvya kula kwa mdaa miezi au iwiki au chani aya fundisha jinsi ya kuruka ngaya aya fundisha jinsi ya kuruka aya tisha papa ngaa tisha papa vifaranga vivyo ivyendelea na maisha yao enge papa kuchiota yatangi awe ili taili <hesitation> yaya lunda kusemi ninda